باش نعرف روحي أني نعيش في الواقع مانيش نعيش في المحاكاة هو الألم، المحاكاة مافيهاش الألم، أما لوكان <hesitation> سما في الحياة الطبيعيه فيها الألم و فيها تحس بواحد لوكان يقرصك يعطيك قرصا زينا تحس بيها <noise> و هاذي و لازمك <hesitation> ت-تعود عندك الخيال تاعك واسع شويا تقدر ت-تقبل أفكار تتقبل منا لهيه.